<noise> Nak kad sil par lëꞌ mginn c̲h̲ak xneꞌzëña xkomier nak, lëꞌ c̲h̲oꞌl tib labans ndip c̲h̲oꞌlu, kwedz ndip. <noise>